Laha ny amiko manokany aloha, <hesitation> gny fanapahan-kevitsa amin'ny tsindrimandry hôtrany hinoako avao satria laha ohatsy zao hoe andeha hangala vola de maninji-manjy anakay raha igny hoe herinaly igny hoe ka mandeha iha, ka mandeha iha, tanteraiko iny tsindrimandriko igny hoe tsy mandeha aho satria mety hisy raha raty zao sagnatrian-dresaky hihamby ahy agny.